Ҳангоми сафар бояд пулро ба асъори маҳаллӣ иваз кард. Беҳтарин ҷо барои иваз ин бонкҳо ё нуқтаҳои расмии табодули асъор ҳаст. Пеш аз иваз кардан нархи фурӯшу харидро бояд санҷид. Дар фурудгоҳ ё меҳмонхона қурб одатан камфоида аст. Барои амният, пули зиёдро якбора иваз накардан беҳтар аст.